මිනිස්සු <hesitation> තෘප්තිමත් වීම සඳහා <hesitation> <noise> සිහින බලාපොරොත්තු <hesitation> ඒකරාශී කරගන්නවා. එක සිහිනයක් සැබෑ කර ගත්තට පස්සේ <hesitation> මිනිස්සු කවදාවත් <hesitation> තෘප්තිමත් වෙලා එතනින් නවතින්නේ නෑ. මොකද <hesitation> ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ <hesitation> ස්වභාවය. මනුෂ්‍ය ස්වභාවය. මිනිස්සු <hesitation> තව තවත් සිහින හදාගන්නවා බලාපොරොත්තු හදා ගන්නවා. <hesitation> තමන්ගේ මනස තුළ <hesitation> තමන්ගේ ලෝකය තුළ <hesitation> තමන්ට ආශ්වාදය පිණිස. ඉතින් එතකොටත් <hesitation> සිහින <hesitation> හැබෑ කරගත්තායි කියලා මිනිස්සුන්ට <hesitation> සතුටකුත් නෑ. සිහින හැබෑ කරගත්තේ නැති මිනිස්සුන්ටත් තියෙන්නේ ඒ දුකම තමයි. ඉතින් <hesitation> එහෙම බලපුවාම <hesitation> සිහින හැබෑ කරගත්ත මිනිස්සුනුත් දුකින්. හීන හැබෑ කරගත්තේ නැති මිනිස්සුත් දුකින්. ඉතින් <hesitation> හීන හැබෑ කරගන්නේ නැතුව <hesitation> ජීවිතය කෙළවර කරන මිනිස්සුත් <hesitation> වේදනාවෙන් තමයි ජීවත් <hesitation> ජීවිතේ <hesitation> අවසන් කරන්නේ. නමුත් <hesitation> හරියාකාරව හිතලා බැලුවොත් එහෙම <hesitation> සිහින කියන ඒවා <hesitation> හදාගන්න එකම <hesitation> දුකක් විදියට තමයි මට නම් පේන්නේ.